Wakkati to south afirka e don waylo diga mediterenian to sub tropical nden bo e dun mari ndiyamji banje bannye